டொயோட்டா ஹூண்டாய் நிசான் மர்சிடிஸ்-பெஞ்ச் பிஎம்டப்ள்யூ ஒடி வோல்க்ஸ்வேகன் போர்ஷே லக்சஸ்ஃபோர்ட் சியூன் ரெனோ ஹோண்டா க்யூவி மிட்சுபிஷி சுசூகி ஜீப் டெஸ்லா லாண்ட் ரோவர் ஜாகுவார் அசுஸ் ஃபியட்ட் காடில்லாக் பெக்-வான் மின் மினி குபர் மாஸ்டாங்க் ஸ்கோடா ஸ்யூவிக் பல்கோ ச்யான்டி ராவ் 4 ஸ்கோடா போர்ஷே ஹோண்டா இன்ஃபினிட்டி லாம்போர்கினி பக்காடி ஃபெராரி ரோவர்